Nyanyi kei laeng ngilabung teiteh nyaku waktu ripe kimaweng seoki selamou setiap kali ku melelabung kupakupi anea karna sapa nei tuwo nitu nitu nitu kelampe pemake- maken em bingki- bikiren nungkule tae ta yah jadi medolah kesimpulan nyaku yah yakatu same wawa yah musti katu yah labunge wawa sahari- hari yah labung ke tu hari hari sa resmi yah resmi yah suma patoya cuman yah elalu perna nyaku sioki ku waki wernang noh nyaku biasa temo pake salana labot opokei netuak kaki kuda, kaki kuda <hesitation> mbawa na lebar heh pokei nea moka nea moka nge etuang <hesitation> taan numokan tea se tua- tua maro wero weyo kang tiap kali make mih <hesitation> eh labung- labung <noise> labung dei dang kous- kous tuanna padahal katu yah sama siar katu kwa musti kous Yadi pem miking mikir an nulit ko setelah memiki mikirla nyaku tupa telungkula jadi eh menguma lae sawiam bale lae wia pelake lakerane teu laeng nah saku mang kwa kumo pake labung <hesitation> pekela perane teu yah katu yah musti katu kwa eeh paloon yah yah se teu kwa mpake kameja won sapa tuya toro makeke make selop dei mungkin yadi sa nyaku <hesitation> me pake labung sederhana te sederhana te rior ri palolane teu et tuang si ilaeng kei kape labu- labung ni teut tiih eah tanun nikita taruyah <hesitation> wiam perkempungan yah ta musti katu eyang <hesitation> kampung reeyah jadi musti e paloon sapa kepaar reteu tea turi kepaan ne teu nyako palonea laku amo pake medi idi esesuai jadi nitu momamoali kei sumber rom mei kosusei neamo koisi ko ti isi ti isi sitiih ilolang kelah si mepaket teing teing tein tein tiih jadi sabuat nyaku saa Nyaku sandiri <hesitation> mepake labung katu kwa yah musti menyesuaikan yaku murah <hesitation> bisa wisa palola bangun wia se pela kela kerenei teu nitu pakean tea tea kuman ndi cocok wopake mi biate biate <hesitation> pelakera kenen nikita te waya komakei mija siaku murakta jadi sabuat nyaku sederhana motea mantae tu kous te pake sapa itu wea kerak embangun no itu timoromo itu.